Ko ko iyo espejunchi ko <hesitation> ko ndi'anchi jnu ñatu ni jnakue'enchia ni a ña ni xo'o wa'anchi lɨkɨnchi, te taka ndi'anchi jnu jnu kava'a a ña <hesitation> ña kava'a.